والله انا الحمد لله يعني اقدر امشي مسافه طويله ,احيانا امشي عشره كيلو, خمستاشر كيلو متر امشيها على رجلي, واحيانا امارس هوايه الركض اركض ما يقرب عشرين كيلو فهي الرياضه مهمه يعني والمشي حلو يساعد ويحفز الجسم ولا الرجل لكن ابعد مسافه كنت مشيت اتذكر عشرين كيلو.